اكثر ايامي مثالية اهي الي تبتدي بشاور وقهوة وبعدين اسوي شغلي يعني ويكون اليوم مريح وما في ضغط وبعدين اروح اسوي رياضة وعقب يكون عندي وقت فراغ حق التطوع وفي الليل انهي اليوم ب <hesitation> يعني وجبة خفيفة وانام